Chacho, qué pergunta más güena! Paquí pa Estremaúra destinguimus una tupa de crassis d'avis, porque paquí ain páxarus grandis mesmu enas ciais. Si m'espricas una te digu de momentu quál es. Otra cosa es el son. Ya te dixi que del son namás que reconoçu el mielru, el cucu o la cigüeña. Peru, güenu, conos folasterus m'avíu i pahi que sabemus muchu del paxareu. Ás estau a Monfragüi a vel las güetris negras?